المكان اللي أشتغل فيه مكان كبير صراحة، فتجريبا عدد النوافذ الموجودة كثير يعني يمكن أكثر من ثلاثين نافذة، اربعين نافذة، لأن المبنى مكون من طابجين وفي الغرف كثيرة في غرفة اجتماعات وغرف الاستراحة، فتقريبا ثلاثين نافذة في، على هذا النحو يعني ممكن نجول ثلاثين أو اربعين نافذة.